<hesitation> karazagna fromazy zao ai, <hesitation> misy fromage leha mafy be regny <hesitation> raha zao ôhatra cheddar, de <hesitation> misy koa o <hesitation> fromazy leha <hesitation> malemilemy <hesitation> ôhatra zao o <hesitation> camembert, de <hesitation> misy koa fromazy karaha tongolo gasy <hesitation> rockfort zao o <hesitation> ôhatra, de <hesitation> misy koa o fromage frais, de mozzarella, de zay.